من الرياظات إللي ما أحبها البر وما أجيدها وأديها بشكل سيئ جدا هي رياضة السباحة، هي صحيح كثير رياظة صحية، ورياظة حلوة، ومهمة بالنسبة لناس ولكن هذي الرياظة أنا حاولت إن أديها لكن هي فشلت كل الطرق، وبأديها بشكل سيئ جدا.